Oy në ko'o ti'ibë dumbën nëkë tëy mëdyakëp pues myëbëkänëp jaya'a jedun në ko'o mich najtyë dun ti'ibë dumbë xi'ik mëdyak y kap jedun ti'i t'sëkëp oy nak najtyë dun ti'i xya yaj namawayn pues tëy mych dun të mëdyak oy mënajë.